Kueende ina titaatando te nda'ayuundeena'ati te nuja kuundo a ndoonu'undo a naa kua'ando ten da'ayuukaanatixi naandiuu kuna'ati naantiukuti nde'e kua'ando naaxe'endo te vi kuuti naatnaaña'ati ndee kuundiindo dee dua'a ku vilu tedi naandiuukuna'ati kodejadi ina kuti tinda'avi ti ndaáyuukanati ki atiundo tedi kinaaxe'endo ti i'ini kuti vadde'e ndaayaande'eña'ati kodi ja kajti kuiiniti te tijiaá ku kunde'e ku ve'endo io nde'e va'a jakuti di xii tondotixi jiaa kuti ku fuerzando jaandeeña'ati nde'éti ku ve'endo xi nuu na keendo tijiaa kuti ndeé ve'e jiaa ku ja xede tinda'avi jiaa.